Danuunu rsob nú calav lo bred, rgilnú lat na, lat queity na di, lat queity ngiz dy, tchi rckitznu, rsob nú calav rh’tchi rgyas nú martill lo ni, nú vez rcwe rack ni val’na rguiaznu, tchi rgiaz nú martill lackza rack rcue ni tchi napnu cagindiaxnu ni xth tchi gisob nú ni, tchiru gigyaz un martill gëcky ni zth, tchiru zob tip ni val´na tchi rcuanu ni th thëx val´na caloo ikuanun ni’a nap ni ca gidhë-diz calav gy gyazthëx bred gy tchiru tchiru riloo run zack nú ni.